مشروبي المفظل هو الشاي بالحليب العماني طريجة بسيطة، أغلي الماي مع شوية هيل وزعفران وبعدين أظيف الشاي وأخليه يغلي، وبعدين أظيف الحليب والسكر إذا حبيت، وبخليه يغلي مرة ثانية عشان كل النكهات تتجانس، الشاي بالحليب يعطيني طاجة وراحة خاصةً في الصباح.